Séé álámɩnáá sañ vanɔɔ na bʋlɩɩ? Vanɔɔ sañtɔ na bʋlɩ bʋwɛɛ ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ. Álámɩnáá mɔsí límɔ faala ŋsɩmɔɔ ka saŋná vanɔɔ. Ɔ fíya límɔ na vaníŋɛ tʋʋlɛ abéé vanɔɔ kʋrʋkpákpá ɔɔ gboló vanɩŋɛ tʋʋlɛ ka saŋ ka gɩrɩ gɩrɩ gɩrɩ ka gɩrɩ vaníŋɛ ka gɩrɩ vaníŋɛ. Ŋʋrʋʋ sañ mɩnɛ woósósó, vanɔɔɔ lí, bʋká bʋrʋ ŋsɩbɔɔ báá yɛ na vanɔɔ lɩ ró, gɛ límɔɔ dzé, gɛ náŋdzeé, ñ fiá límɔ mɔɔ gnɛmɔ wɛ atɛ, ññ fi gnɛmɔ ka dʋ vanɔɔmɛ ka gɩrɩ ná vanɔɔ bʋká bʋwɛ límɔ-límɔ mɩnɛ ka gɩrɩgɩrɩgɩrɩ. Gnɛmɔ yɛ fɛnɩ ŋsɩ kʋtchá tɛɛrɛ kóo dzɛ, gnɛmɔ yɛ fɛnɩ ŋsɩ kʋsáá dzɛ. Ŋñ gɩrí na vanɔɔ ŋñlá ññ kaa dʋ límɔ vanɔɔmɛ kpína, ŋ vaníŋɛ tʋmɛ kpína ka saŋ, ŋñná sɩ bʋʋ lí. Barɩ wɛ, ɔɔ dɔkʋ kʋtchá ka gɩrɩ ná vanɔɔ na bʋlɩ ɔɔ búti ka dʋ ŋʋrʋ wɛ ɔɔ dʋ gnɛmɔ kpína, ka dʋ límɔ, ka gɩrɩgɩrɩgɩrɩ na bʋ lɩ. Kʋná láa na mɩnísíɩ ma bá saŋ vanɔɔ bʋ lɩ ró, álámɩná ŋsɩ ŋ yɛ tʋmʋrɛ darɩ lɔ bʋ gbɛtí ŋ vanɔɔ ayéé bʋ yɛnɩ biñto, ayé bʋyɛ ŋsɩ gnimoó wáa, kayɛ ŋ vanɔɔ biñto, gɛ baá láá yá kaagɛ. Tɔkɔlímɔ kodzémɔ, ka yɛná ŋ vanɔɔ ka tabí, ka yɛ límɔ, ka gɛ gnɛmɔ kpína ka kpina bʋlɔ, ka gɩrɩ ŋ vanɔɔ, ka gɩrɩ bí léle-léle, bʋʋ lí kééyá tchírí-tchírí-tchírí-tchírí. Gɛɛ baá kpí vanɔɔ na bʋlɩ ŋmíɩ, gníñtɔ tʋrʋ baá yátɩ sɩ dahʋmʋrɛ ŋírɛ, gníñtɔ tʋ wáana ŋsɩ baá tɔñŋá sɩ álámɩná duñ kpínɛ, ŋ duñ dito, ŋ duñ dito na fátɔ fɛ bʋ lise na bʋ kokórisé na bʋ ɖaɖakpínanáá bɔɔɔ díyá ditoníŋɛ bíɩ ba dʋñŋ, ñ dʋwá fátɔ lɔ ñ duñŋá ka tɛlɩ, na ñ ŋñ gɛ ñ di dito mɔɔ, bʋtɛɛ ŋñ kpáta ka di dito mɩnɛ aráa bɔɔ, bañtchi féñfelená, bañtchi fátɔ toémɔ mɔ, ŋñ kpá tí yá ka nukuti nukuti ka gɩrɩ ŋ vaníŋɛ léleléleléle, mɩnísíɩ ñ ŋɔsɩ límɔ bɔɔyɛnɩ ka saŋ ná ɖ vanɔɔ kpína, ŋñná sɩ bʋʋ lííyá tchɩrɩthcɩrɩ, bʋʋ lííyá ŋ táa taa mí kʋrʋ bɔɔ doómi bañtchi fátɔɔ wáana mɔɔ, bʋ wɛná sɔtɔ, mɩnísíɩ gníñtɔ tɔɔ maa yáa sɩ dahʋmʋrɛ ŋírɛ mɔɔ, tʋná ró wɛná sɔtɔɔ wá pááá!, gníñtɔ tʋ tɩtɩŋɛ baá loó tɩ fɛ bʋgáátasɛ. Tɔɔ mɩnɛɛ kʋ láa dzɛ. Álámɩná, fɔɔkɔ tɩtɩŋɛ baá fɔkɔna, ŋñtá vaníŋɛ ka saŋ ná mɩníɩ na bʋlɩ. Álámɩná, ŋñ gɛ na ñ saŋ bʋ lɩ léle-léle-léle yéé ŋsɩ bɔɔ dáá sɔkɔwá dɩñbɔ mɛ afrika mɛ dzeémɔ mɩnɛɛ mʋ dzɩñŋsɩ baá sáñ na bʋlɩɩ vanɔɔdzɛ. Tɔɔ vanɔɔ sañtɔ tʋrʋwɛ ró, moti, moti akaŋkaá kadzémɔ dɩ dzɩñŋamɔɔ, ñŋ ŋ kpá kɛ ŋsɩ biya baalɛ mɔɔ abéé batooro mɔɔ, ñ kpáa kɛ, ŋñ tɩɩ, ŋ vanɩŋɛ, ŋñ yála tɩɩ bukusi bɩ atɛ gnɛmɔ mɛ ka saŋ ná bɩ gnɛmɔ, ka gɩrɩgɩrɩgɩrɩ, ñ tɛlɩyá, ññ kóró moti biya baalɛ ayéé batooro bá, ka gɩrɩ ná ŋ vanɔɔ, ka ta ŋ vanɔɔ, ka sɔ ka bɔlɩ baá bé, ayé ŋ vanɩŋɛ tʋ, tʋ feé-feé, ka sɔ ka bɔlɩ. Ŋ táa fɩsɩ boé, ññ yele fɛfɛtɔɔ mɔŋ bɩ ŋsɩ miñti vuúna abéé miñtibiya baalɛ ayé batooro mɩnɛ, bʋʋ wʋlɩ. Mɩnɩsɩɩ ñ gɛ lɩmɔ kóo bɔɔyɛnɩ ka kpɩná vanɩŋɛ, ŋñ ná sɩ bʋʋ lɩɩyá tchɩrɩthcɩrɩ. Bʋʋlɩ ka kpátá na bʋ foforobɩsɛ sɛɛɛ dɔkʋwá álámɩná, foforobɩsɛ sɛɛɛ dɔkʋwá álámɩná bʋká ŋtáa dzɩñ bɔɔ, ŋ táa ná sɩ bɔɔ, bʋʋ lɩɩyá feé-feé. Mɩnɛɛ mʋ dzɩñŋsɩ baá sáñ vanɔɔ na bʋlɩɩ dzɛ.